Ọ́nẹ̀ ka ne ọrọnron utor, utse to san ti ireye wa ka lele wun <hesitation> mo fẹ ni ara oniye, utse to san we ka tse gin one muogho gbo ni fe, o ma riolare owa kin éé tsi <hesitation> irefe to wa ka sere ewo ee wa fi eren oronron utse ren o wa mai kin oniye o wa mai muogho gbo lare olare to ma ri, o wa kin utse we to san we o we tsu tse tene fe dene wa yen ene wa yan utse to san utse to san owun re san ta yen, utse biniku ee san to tse burukun wo ma ne utse burukun, wo wu ne oniko burukun, wo ma nutse to san wo wa ne oronron oruko oronron oruko owa ren ni aja dede fenefene uranran oruko re o wa gba ubo dede fene fene so utse to san tene temi fe ni ara oniye o ne o wa mu ogho ogho, o wa mu ogho one wa tse eê wa tse ireye to wa ka tse, éé wa tse ireye to wa ka tse, éé wa tse ireye to wa ka tse ekpikpomen o wa muogho owa ka fo dendenden, eê tse irefe to wa tse ekpikporun gbi <hesitation> ireye utse wo eê wa fi eê wa da ju le <hesitation> olare o wa mu ogho gbe olare, o wa mi ogho gbe oma tie, to ma ti eê tete gin gege o wa kin one gin mo kien o ere-owuro eren utse temi fe ren utse oronron utse to san Ọnẹ kẹrẹn o wa ka bejuto ro utse tene ka fe ni ara oniye, one wa magbe ta te bejuto ara, o ma fa lefun o ka tse ara ro o wa jolo ma utso to wa ro ewu to wa ro <hesitation> uroh ti o wa ni to wa jo one wa tse ni ara, ee tse utse one ma fe lefun ee wa tse ara ro a ma rie a wa ka kpo tse, utse to san we one ma lefun a wa firi one gin one gheta sengu, one natse to sengua one <hesitation> mai befuto ro, utse to san ka tse gin one ma wino eju ma ma, o ma gin eju ma ma o wa kuoro, o wa gba iloli feneferu o wa gbo liloli, o wa gbode, o ma tse esete to wino o wa gwe sete, to ma tsoje to fe se, o wa se ghere o ma se ghere kuro o <hesitation> yele gin de sia kuro iloli gin o wa mu ofe gboko ro, o ma mu oje gbokoro kuro, o wa mu ofe gbe oton ro then o wa fe di omeghan dede fenefene to ka re uli-eko a wa jerun kuro aghan ma jerun kuro o wa bejuto aghan o ka gba gha re ulieko eren we orouron utse ren, utse fi a gba bejuto iloli mee fe utse ti o ne gba tse gin one wa ka tin, a ma wo iloli one ubo dede wa ka run, eren èé tse orouron utse ti a ka lele o eren eê tse oronron utse ti a ka lele oronron utse ti a ka lele, one wa tse ireye ti o fia ra. Wo wa fọlọ fiara, o wa fiara, o wa befuto ara ro, o wa mogho gbo ko̱ro owa mogho gbo iro koro, osa oko no, ebi oko ro de fenefene o wa beju to aghan, aghan ma wa ni iloli o, ma urun to wo wa tse gbe aghan, o wa ma <hesitation> omo oronron ofo to wan wa se ti wo wa mu gbe a ghan, o wea owun egbe fi o wa te baghan fo tara tara gha wa gba you agha enan re tse utse utse ti o, san temi fe on utse tse miren temi fe ka tse gin o ne o wa ma oritse, aronron utse wee, oroa ma oritse o wa meye ro dede fenefene mu fbe oritse éé wa sen umale o wa mu eife ro gbe oritse oton <hesitation> ro biri ara ro, mamasima dede fene fene, awa lele gba re <hesitation> uli oritse gba <hesitation> gwitse gboritse, gba mu yiri gboritse eran utse to san ren utse omiren ka tse one a wa <hesitation> ta kele ko oniye o wa mu eju tsi ale <hesitation> akueneko to wi ulieko we, o uva mogho gbo ne, o wa tse urun dede fene ta gin dan tse, éé wa mu ekpikpoman tsi ubo ti o kele ru lieko we, <hesitation> eê wa mekpikponen tsi owa baghan dede gba tse ighan dede re tse ọrọnrọn utse oronron we san ta yen, utse to san ta yen o we tse One o <hesitation> mu ogho gbe obru owa mu ogbo gbo no hien, one wa main beju to bo, o wa beju to ilol ro o wa beju loli oko ro, o wa befuto nbo to gha fene fene éè wa tsi ireye to gbe, te ka befuto bo, ama gin do a gbi lolu, wo ma to iloli ro di iloli ro ka ka gbe eren èé tse oronron utse ti u ka yen, noron utsa ti a ku yen one wa tse waye ti o ka fiara, o wa fiara, o wa jols fiara o wa tsu ara ro a ma ri, a wa ma jin reye re wi ubowe a no he keren to wa mu wo lo gbe tene gba sen we o wa <hesitation> ojo tagha re gha a sen we o wa tete re gba ra sen o ma tu bo ta kele sen oritse we keren o wa mu <hesitation> origho to ale o wa tse wun ti a gia da tse ni uli-usen we ee wa baghan tse ekpikpomen ee wa baghan tse urun ki urun, urun ta gin <hesitation> do owui tse o wa tse ghere, eran oronron utse ren oronron utse owun ene yin ene fe ni eye ene oronron utse owun itsekiri ka fee, owun o leghe aghan gba gin itsekiri bi <hesitation> tse kuro di kuro di oyibo éè si wa, utse tene tse ni ira koko owun re leghe to yibo gban wa gba bene do eê tse ene nokan re tse ireye to ior eri we, but teri utse orouron tene ne, oyibo gba wa, da ghan wa gba ra bene do ni eri ene that is oronron utse tene ne so mo no gba gin we dẹnẹ beguto utse we utse we dẹnẹ maa jutsi dẹnẹ ka tse Kpojo, kpojo, kpodon kpodon dene ka tse, de̱ne̱ ma ju utse we teri utse ti o san oronron <hesitation> utse <hesitation> ne tse utse ti o san ta wa tse, eren ne tse utse tene wa tse, oronron utse re san ene éè fe ireye to wa tse gin oka sere ewo, o ma sere ewo o ma to iloli re edon wa ka da uwo a gin ira bobo to wa we urun bobo wa no, but ireye te ka sere ewọ o ma wa ni iloli re wo wa fu iloli re tsi gbe o wa tse urun ko urun ti ofa tse teri wo ma gin éè wa sere ewo but to sere ewo we wéè wa nemi jin iloli tsi gbe, wo ma fe lefun wa gin gbe gin mo fa lefin ren, wo wa se ekin re teri wo wi no gba beru do ina gba do ma gba jī urun re teri ren éé ne oronron utse, ororon utse tene fe one <hesitation> oma to tse ogbra ghore, ogbara gheren nen, ee wa kpa iteku ee wa da ju le, eren re tse tse tene fe, orourou utse we ne fe, oronron utse we owun re san dene yen ene wa yen, oton ene wa yen mamasima ene wa yen, ene ti o wi <hesitation> aja we dede fene fene aja ene ene tene tse utse we keren tene tse <hesitation> oron rou utse we olaja ene ti o tse ogiame ene wa jolo ka mu ogho gbe ene wa kpe afomasin ene we alaja ene we di ene <hesitation> ka befuto olaja ene we, ene ee ka gba gba tse ere, dene ka gbe ni ubo oghan olaja na gin dene wa lefun nonuwe gba lefun ene dede wa lefun eren utse ti o sai nen, o ma gin di ene maa tse eyi Ene éè wa tse eyi, urun ti wo gin de̱ne̱ tse ren ene wa tse ten ola eren e tse utse te̱ne̱ wa tse, oronrou utse tene wa gba bejuto oluja oronron utse tene a tse tene̱ wa gba mu ogho gbe olafa utse tene wa tse ti irefe gba ma gin ene oron ro̱n ireye oton ene̱ ma lefun aka ma gin oton ene we gin o̱rọn rọn ireye wo tse, gin <hesitation> osa bin ore ti o bi aghan jolo mai ko, eren re tse oronrou utse ti o san, utse te san we, oma ma lefun ni famili ta kele <hesitation> ebi ta kele tsi oronron utse we, a wa ka <hesitation> gin gbe one osa bin ore ti o bi aghan ee folo ko, owun re tse ti o gba tse owun re leghe ti won gba tse urun ti ee ne origbo but osa bin ore ma folo ko oton re gba ne oronron utse wo ma lefun di wanran ro do lefun ni ubo dede ene wa gin ee nesin re bi oma we osa bin ore ti o bi we aghan <hesitation> jolo mu aghan jolo ko ghere, aghan jolo ko ghere, eren re tse utse tene fe, oronron utse wun ene fe, utse ti owa mu uranran gbe ne, utse ti owa mu itse gbe ne utse tene wa lefun ireye wa gin ene ireye <hesitation> re bi <hesitation> edema ti o lefun we ofon ogiama ren <hesitation> emebiren ti o lefun we oton ogiame ren, itsekiri o kele lefun teri itsekiri aghan ee ka tse urun itsekiri aghan ee ka tse urun itsekiri ee ka tse urun te san, urun ti o ye eju owan itsekiri ka tse, owun e leghe ne gba gin oronron utse temi fe ka tse utse ti o san te̱ne̱ dede ron yen ọtọn ẹnẹ ron fen, mamasima ẹnẹ wa yen ẹrẹn re tse utse ti e̱nẹ fẹ